k'o jujon taq chakansa'n che qas rajawxiik chaqan rel qawunaqiil re qasukb'a' qiib', wuxu' re otz qiliik, xaqara' re otzilaal k'aslemal re qa qalwaal xu' chan laj <hesitation> chakansa'n rii' ela' li ch'ajb'al ayaaj e lara' qas nem reqla'n rimal e lara' kirilb'ej wuxu' e lara' taranb'im chi riij li ch'ajneem re eey xaqara' li saqab'sinem re eey, iwet am che xu't rich'ajiik li qeey rajawxiik qaqilan che qas saq qab'an kaan chan, kib'ixek che qas rajawxiik axlujuuj yak qaqaq'ax laj <hesitation> chaknasa'n rii' chel qeey xu' chan xat qasu'on xa' qaqasaj, qamajo'l pi riwe' laj qeey xa' qaqasaj qaj xa' kela' ke'l renejeel tz'iil rajawxiik qaqeta'maj rajawxiik qach'aj li qeey e kajwaljek xaqara' tijtaj qawaay, tijtaj qalmasaal tijtaj qakab'lujuuj, tijtaj qasanar, rajawxiik xaqara' qach'ajan ee kajwarek xa' kela' otz ke kilik taq qeey xaqara' wa xaqatij jun laj qe chetaq che qas ke' rajawxiik xaqara' qach'ajan xa' kela' qas ke'l kan xa'l taq qeey rimal wa ke'l kaan tib'iliil wuxu' chetaq che xaq qatijan. xa'l taq qeey qach'aj taj, laaq' kepe chakpiil chiran kib'ix chan caries, rimal ela' kirkamsaj laj qeey, karq'aqarsaj wuxu' kirb'an q'an chiran rimal la' qas rajawxiik qach'ajan xaqara' rajawxiik qach'aj <hesitation> laj qaaq' xaqara' chi riij taq qeey chixe' li ayaaj, chi riij li ayaaj, chuwach li ayaaj xaqara' pi taq ritalak'.